Kua Arasa mokoi eta payandepo juripe, oime jeta mbae oasa jare opïta ñanesakape, jokua see <hesitation> jokua arasa oiko yave jeta jayave mbaerasï, tuisava opaeterupi kua ivipe covid jeiva, jokua oeya se seakape, jare mbaetïta seakañi kua mbaerasï oajaete yeye pïsïi ou yandeva opaete rupi yande yaiko tëtä guju rupi yaikova oasa, jare jokua se esmomaendua, jare opïta seaka pe jokua mbaerasï.